एकदा थोड़े आकाशांसून भोंवग येयल्यो <hesitation> परियां पृथ्वी वोइसून परत आपल्या घरां वचपाक मेलाना आनी ती पृथ्वी च्यातत <hesitation> अदकान उरतात। दोन दिसानी त्या रणान एक किस्सान येता आनी तोह तेंका बगतात ती तेका सांगतात आमका भूख लागल्या खाऊपाक दी किस्सान तेंका बाबडो आपल्येकडे असलिली एक मुठभर शित देता या बगवु ती सगळी खाऊ खुश जात। आनी देव या बगवून येनका वोईर यवपाची वाट दाखयता।